Ja ka'ando ta ja ave nja taaja ka'ando kuee xidaa tiuku xitna'a ja kaxe'euña'a kaxe'euxi ñerruxi ndiukuxi ndi'i la'a pikuxi tiuku nyunka ku ja xede jiaa te xejuntarxi xi ñjida ku chiclexi ja kaxe'eutna'axi meni menxi.